Shakoma ukundi ikora chaochao ngukule kwa mutru shaya tchaucha nguku. wekiya wende mshele wafwa tuu ukaushaukwa kwa kiamringa rikori ukashemka kamatru kora mshele wewa. umeshemka ukaeka hoho. shumbi na mafuta. ukapimia ukya saizi ya fukundi ukamema ukaeka ho mshele huo. lakini kama ulikora mshele wa motuu iwou shafulie wekya kwa wenda kwanza kamotuu tembokaya fuu kwanza. ukakya kwa wikya rikoni. kameiya ukatoa kwa kiangi kwa kiasufurio ukavia ho kitungucho ukakikora ukaeka na mafuta ukaacha unguraungur kameungwa kwa kiaho fui msofya movendoku foo kahindi. kafia nani fia kaeka fovoho nyamini kame kaangiakangia folie kamema hiya ndungusha kaeka homringa. kaeka mshele liafyo saizi ya fivekunch kafunikia. ukaveta ukame umilya kwa usaukulya kama umehia kama utamehia kwa luhukwa doko kwafunikia ndusha ukamehia. ukaviteta kwa kiaushwi kwaleu.